Penan nwo nagani temme i je kum kerere ran baan nwo nagan karan noga time nyenanna man me buran ma yewanci wobu abesama wenyankaan yawanci ma mana nagnisariga nok nagan neden ndogomen dim inananga toh nogma nwo ka daan suku vallumte i poenan nogwanaga nanni suku vallum nnakme karan nogma ma pep samanan ka gombu mama nga yakeri mama awa wuu bu nyam i membu yake an geen nokkumanbe nok kuma nbewa wuu deen iaa nyam newari mega wi nyeni pen daan nagso to weyan kuma nogbo penan nworan pat pendon lanksuman tiso kanak karan nogma na ya me daan sammaganan ma nwuume bupri nan nyam a pogan a mimeburannan weyan nog pendon timte me kageen be jimana ben maan je ka bara ba ma nwo benan wudaan ma nnag karan ma wudaan magaanan soga nsam ka aan ma wuan maganan soga nok ma tii lansan sammi weyan kaan pendaan gi naga tim teme pondon kaan nog womi pendon kaan nog nyeme pendon yelanke nbe yadaan nmagame wumeri an yaa meri ma kayami nayang pe kayami weyi an pendon damumme ka pendaan so kota kota i ra yuwa me nwobenan asali nnak me kadan mame wudaan magaanan dim weyannan wi weyang kaan nong nte man wuro abenga isaran memmebu i'i ibiin buun nyam ya daan te, i saranan gonbusoga da be ke dabe ya soo to al haali kuma akagi. Toh an nogge penden damum me kamesara nan nma nagan ko pen banan been su san nyarum penan ma baanananniga nnak karan mame baananigan mame yadan lebban mame bumme magaanan ma laan wa nwuume ra men baanan pendon biin nok to pendaan be weyan kaanan wiwa pendaan bega an weyan ka nan wiwa bebbema nke sari wiwa giden ma sari amma diga nbewa giden do saden ma woma ku fama wote wiwagi don wiwi a giwa nya we pa wuke koo yewaredon ma fotti ke ye waan soma koguunwe bubeen wiwa bebi ko goonbu ngam gam denima nedon fortike sadon saranan kagiso i nenango kawe wi ne been kawai amma wi wa pendon bema wallahi komiwe ku yibaan nyam ku yiban nyam wite kubari goon buma isanan kai doalla i tunan sake ne ban zama kaan ga wa pendon be momaan pa semi duu gugeranan nyan goon kuma wake yaa be ma belle i be saanan penden yaden goon la ka yaman ma goon beso a mi torni ge ge raan kaanga torna de nya re amma wiso m penwe wibe been nyabu pa wibe been kuma wi wa peni waden te to nbewa pwakur ne mo anma awa penan nyam gobu dake a saranan goo fofti laan nyam yaranso goon ku pego ko nya pad mina toma ivibure suun ke den pe ibate minan ku vishin penden gobu gonbu kanaran goo fotti laani moanso ku peen. Amma so wi ne banza wa allah nbewa biinkun dabuden i nya bu goonbu gusu enikunbe i sanan ku laan kutunan saran miyan mi mi mi <hesitation> minye'anje nak pendon teso baan pendon teso mo maan pa a mi pwat kurki kun penliidon ma nyagoon be nya nya nyabu to ginang manan weyan i raywuame pendon biin nok ka mesaranan nke bebi nsam beb jaan ngu geen wa koo nya nee ake medin yewaanso maan bu i yewaan weson bemembu i yewaan weson newe ri buden ibe yewaan we so inyenan go wiwa bebi amm so wi wa bebbewa allah wiga nte dalani mama pire keka mesari anan wi nyen we penan wi naganso i ke tebaan ka wike kema amma wi wa giwa i moan moan kánan wi asaranan nwo pen kaan ku nagmantekawe nedon fotti ke wa taan so i sarana i teb wara zum inangt mama a saranan haba alaji saran penan inakkaanga boon ba saran inagan so pendon yelana kaante inake penan pbag dim goon gan ke neden a saranan penannan toh ginagan we yannan pendon yelannan nantim temme ke ka pendaanso nyeen nme wagigu toh nogga ndugshi me nyapari amma soga pendaan bega wiga nedon jugaan kawi ne be dim penan nok wasa ranan nedonate assalin weyan kaanan wiwa gidenma ko boni yaabe noni shin. Nyen wi wageenga nau nom nagani wi amma goon nyenan wi nwe wa geenbe ga go nyena we ma ake pbomlidon nyaran kirki so an yenaga in masaranan wiwe ne nyaksa amma goon nyen wi wa bebwa ko bana na jum boona a nyenan go wi daan fa wi ne been bumdon ma nnag wasama aken kerkanan joman woon doma toh wi kum a nyen su nag irin pbabudaan kagen nsama kagen daan goga se wi anagan kaden nmanagan nma nakkun goonma a pendon sama nan gamdin wibe saranan mina vee kuun kjaan jege pendaan a shemanan so dim kadaan nakso weyan kaan wi nbewa nyegeran wuun na nyam goon ga dimsu timawani wi bo vekuun kageen so amma nedoni teem kega ake sanan goon gake nenyek saga ginagan goon ke ke bebso goon pong gege kagi ko ku ma goon baga pendon kamku ke soga goon samke beb tese toh nagso nedon nate ga sunak duga pbaka ani manyenan obabude wi a tunan dugan abake nmanyenan wisam duk bebi amma anso ga wi nedon bo wia toman tornin den beb de nmawe sama nmawe leb liki geran penmen don buran ran taan soga gam dim nma saranan nyawe been ga a purum nagan haan, to amma bum daan bo ne ake nyenan so a nyena ka mesara nan wiga nya nag manan nku samo we beb dere kuma pendaan bo kagi suun nyaan bebannan nye su nyara weri kumato don i keen denma nyewi kerisuu bamaga pbadeniga. Nmapba sama pbadena a a bummi kaan koi dunmikana nmaney dugan kekoi dum a pba mi den tunshi dugaan wiin tunan we na pen daani nma we sarana minawe purum don wuga ko saranan ti doon a lang su ma nate te ko pendon npong kaan vera n tuk nyami kaan vera kawai ma nyenan beb nyenanoni nnag bamidon kaan nabeb kaanan nma nyenan bebden nyenani neran bo a yib toglin haan a yiob peen jum a peen ti a pen bu nagan purum moma pat go nana nmanyenan goon samke inso amma widaan wisaman bo nma nyenon kamesara nan minanga wayome naguman me narma minan kusamomekagi to wayowe zo suu daan nyaraweeran assali goon nyaanwe a saran soon nedoon daan ga a'a goon ga goon keke bebden samkeso ke te minan kuma minan nag kaan vera ga nsam we tee to suu magan pbadaan nmawe san dugan kawe nyen dugi ga ma nye nan an bono ten den pba sunagaweri atake nso mweri amma inno minanga minan nedon daan ga samke soran tek shi ke nyare to wi emtiweso su nagaan ween pbadan ka geen goon kuma sunakkuke komin nya ake liin ake sa ki liin dede mi purum gu gonake nagan amma akepende saman kaan wiwa samanan to a fellikun we so anakku we pendaan kaan wi nye duk sunagaa nan gaanan ga wima a pagge ku nyin wate suu daan a bini ze gaan. Meyanan wii pendaan wiwa keenan ma nyena nbinan jegani amma dedon juga kekaanga asaran a'a gonga keketeso samke bebke angi angi angi genang manan beb wa weyan pugan pendon yelan ke ne be beb keenso an nog pendon biin nokka weyan nsam bebi kaan nogma mayatemme guram membu tugebuni bum baksin sagabu mi kupe nyam watii kunak penbu sheman ko wibe i'i'i suu tenshi nnyen miwe yalan kaan wii nnag membuden nvinshi buriga nagga i saranan wii <noise> an waine miwa ayya ase angoongamike gon gon gon mariga yi wainemiwa ase anpenan na kaane to wisam penanni amapat anyenan mi weri pbonati amma wi nno mina we pennagan mi ma we membu pendon naganso penandon bagshibun ka i pogani neranso nnyen ne ga tun piri tuk de kaan nam am pendaan shemanso nmanagan kuran nsam ima nmanagan menwebuma i jiman na pendon ma nyebun pat wibema i sarana ai wane wa ai neran ne been goon ke nee penan beso maman pat nsam kuwega kagam teso pendom kam kuri ti susu so set naggeran penbu sokin penbu nak shigeran penbu kam kuso. Ga nya nakmanan kagena gomga suu nuk ku ke ke pendon kamikurineeso amma nedon kaan jimkeenga wallahi minanga a wai ne wa kaza kaza goon a ke pendo n merigerannan pendaan kiin teso tii teso suemanso weyan demapat samke ke ke weyan bebbeeen kaaden atike naganan annok kaan nyenuman nok pendo yelanke mbe nyena karan ma bebdaan samananso don beb daan ga koo nbewa geen nyam boni nedon foffike yewaan weso be saran ko mina sadon saraan nsam weshega nyagawe ri su teshiranni neddon fotti ke yewa anso ko gang been anyenango ma miyan ma wa bebi kopen donate nakam nagso iwuga bebbe wa wite wasikowa goonnanati lana san don ma a sarana i keem miyannan nmanyenan ikera weeni i bewe kan mmaba beb daan magan kaden mawe nyanan. Ammawi pog we kaan jee kawa pendon be isanan wai tunan ka neran sari ne nyaksa ka anya goon mana nebuwapen naganga goon pok si ge penke kaaan je pendo kamku ke soma to i tunan sake amma an wen an kaan wi kusamoga toh ko i nyanagan nyam boni se ikerani isaranan ton i kee miyannan goonagan neden ake wayin sabu saranan ko nya pa i saranan a'a ikekuran ai goon ga ke neeben.